जब हमन गुस्सा शब्द सुनन तब मन मा कई विचार आथे। तब मन मा तीखा भावना हवे जे कई कई करण ले हो सकते। ऐ एक प्रकृति मानवीय भावना हवे। पर अगर एकर सही तरीका ले प्रबंधन नही रहे तो। हर नुकसान करथे शरीर में प्रभाव हमर शरीर में घोर प्रभाव डालथे। जब हम गुस्सा होथन तब हमर दिल तेज तेज धड़ क़ थे। धड़कन बड़ जाथे रक्तचाप तेज हो जाथे अउ। हमर मानसपेशी में तनाव आ जा थे। हमर व्यवहार में गुस्सा घोर प्रभाव डालथे।